Lewru Ogustaaru ndu ɓe mbi'ata 'nyaamu-ko-resu-ɗaa'. Ndu'u ko lewru laatiindu toɓo hannde, toɓo jaango, toɓo naane, toɓo jooni. Ko lewru laatiindu yimɓe ɗuuɗaa woosaaki, sabu jooni ko ndiyam, ko misol, maƴƴe, ko duule e ko nanndi non. So ko lewru laatiindu e ndu taskanee hiddee ndu yottoo. <noise>